Kamena mats pile te roron ngilin pile koru negilia. Nikaka tar tru han,. mats pile teron maniata korugulie go pile i. mats ball gamee kana na mats tun a mats pile pinopino te pile la neiera hin piien i han. Ats tuats ken hirata teron ngil koruegulia. le tara hasik te pile. hirata wera galapien ba lia te si sil koruga a lie go na mas hirata te hirata rien. Ats hirata teron ngil koruegilia e ngueria pile gotana. Tru pile gotana. lue heru gugone iemats gotana. mats. mats ulasa te kus la neri tru hoskuk tru mamanu lan. Gono talemumen mi hakopeier. hakopa gugono talar a mats gotana. kapana. ba lu te lam ba te na lu len ta le muma mats rue tala nonei a matsi rue te singsingate ria bol te pile meier. Kana. kapana ba te hhihase hamanasara. hihase mia tara lahisa ppile wi hapala na lahisa te ka weni hapala. Kapa talana ba lia te tania hamanasa talag Lame hiho sil talame si togo tania mam. Lame lu talemo hapalan su. hapalan tutu tre si tsia hapalan gotana e laposei neier a lame hakiki talam. u hakiki eni. esi te win eno hakiki eni nonei te tania mamina. E laposei neier. alie hastue nega gusuna gotana. a pali hapala e haste neiena bio na gotana. Te lakopono wen. pali hapala te taniar. Bara. lapo se hamanasa naria gotana ba te ta kei. tarana. Oke. pala tar tala te taniana. Te tania tala na pala te takei tara lala. bara lu talem mats gotana te heru gugonemuma. balto halakopo tatala talemen. halakop hahis e men ats tuats makum. halakopo hahis hakape men ats tuats makum. balute tania talam. Lueiema nonats bol balu te ti talam. Lahisa pien te lulukata melila lahisa pien te kaweni hapala ne hapala. oke. lam hoboto te ma ttaketara laleia gotana. tabi wis te ti na. Te ti lalen ba te ma taketara nuas has nei. tabi lel E ti lala ma taketara nua has nei. a tabi leluna bate lana tena taketara sabe nowen tara ka te gana hanhanoto no hihase. pal hapala wis te lur. pal hapala wis te lur. gaba te taketara lalen. a lu e busu talam. Pala te wats lila te kute talar. kute talario. kuter balu te busu talam. lie busum poata te tie ria bol. u len te watsir te hatongo kapir. Matsi ruei taren te pilenaier e hopu banaren. Lue tarem u len te piler te pilenera tsi ruei bo len te kuter te kamera bol. Nonei ats ka te hiti naren. kute talario lame busu talam bate kute talar. kuter. kuter balu te busum. Te tierien lu a bol na lu hatongo kapina stik. te kamemilu ats poata. lo singata banema bol. te moa nen lo busum. busum ba tabi tamulu te lanama ne mi halen poni. nonei a man gotana te halakopo hakapantoa lila. tsiom te tania lila. e mas na halen sei hoboto nitua pouts na rio bantena tiol sei hamatskuna. Kato sei hereneri te mar tiol se wena, A man tawa. A lue busu talam. busum bate kuter te ti ramen alu. singata ban nona bol. bate singata banema bol. lana. bol e tapantoa welali lehana balu te halen talam. Te halen mia lu. lo halenim lakopis nama bol i sukusuku na lui pita laba ponin nona bol. Palabi tamulu e mi hagum rio. gaba. te ngile milua pala tamulu e gimi hagum boroboro ba tawa te piler i tsiom tena kapa boroborona. lo mas singata bamemi nonats bol i lehana. A bol lasi nonei temas hiatung gono meyem mulu. Pala tamulu te aut hakapa lila te tanie lilo u pile. mas hia hanhaniga hobotoneren. hapala ne hapala mas hia haniganer temar tania welilen. Si te aut lala ena hitaguhu noa te haphapona sei pouts meria a gotana, Batena hatiol hamatsku poutse rio. Ba poata te pile tala ria. a lie tsiom a lie ron ha smat tuneieg poata te bus weier. te kute merilia balia te busuk ba lia te hula lahus neieg nonatsi bol bate laahus megen i lehanantoa. bate lana ba. a lia te ku rega mats palabi tar. aya. pita hasusukumuma. piata hasusuku muma ba limio te mi hagum miou. mi hagum halen borobore miu ka. Moa kaba bol e tuku hakapa pouts lale sukusuku. balame mas busum len ponim. busu halehana pouts koru. ba bol te la kopis nama bate pio naier. Tema hareri hanap negulelia togo busu boroboro wi lia ba bol te butu hakapa lala. galie autig. Lie luba tala nalila ba lia te hihe talagi tra mats pala te busu nuar. Tara talamou ba mats pala te busu nuar te hulaha singata ner nonats stick. Lo ti wimi hapala. lo ti wimi hapala taraha man hikapien tar be busu talar. Man pala te pala gono meregulia tru len te busur. lame ka tala mia tara tua makum. bate busu tala rio. E si te aut lale autin toana. ge si te kanua na Tara ha. kate haresis sil talasemu lam. gotane tsiom e mas haleneier. lenina bate lantua ni iasa ba tena kapa tala no. Tena kapa hanigantoa nen galam ewinim kaba lo mas ku hatagala talasim. bus hatagala. bol e mas lahus ba hatagala me ri lehana. Lie ha smat tun talasig, a ka te ranga ne gulalia te singata bameria bol bate lani tsiom galo entsoi(enjoy) tun lasim te hula pita wemulu. a stik te hatongo wini iasa i puta,. Poata te lanama bol alu e opu mi puta. lue hatoha banem nona bol ba lute hagum hakapa talem. a toa taten ha bisi mere nien a bol na tabi te hagum talana. poata te halen taleria gotana. tatein tohats u maloto tara gotana balu te halen talam. hihong sei talanem nona gotana. hihong se talanamen. lana. lana. lana bate hakats tun neiema te ranga gulalia. taten tohatsu maloto tra gotana ba te ha lenim. halen. halen. hakapa lasim. poata te halen ha onoto hakapantoa ne mulen lu. e moa ga lo hihase len talam. hihase tamulu talana. hihase tamulu e mas na antuei na tra hu huol u maloto. Tema hihasenoa mulelu tru huol u maloto ba bool temi tuku pouts lala te kamia lu. ga lue ma win mi. lue aut nuahasim ba palabi te lu talario na tena hihong hakapa nua has na rio gotana ba tua te songots ku neiena hihase. ara hakapantoa. tru len tigi pita e aut talar min neiena lue na tania pouts len lamuma na tania pouts talemumo tainu pilei u tsimus len. Tania kopis len talamo. palabi te ti wis talar ba palabi tena wats talar. Hahihong hakapa nelila gotana bate muana taka ga hihase mam. alue nigam. lue nigam balu te hihase talamula. hihase hanigantua tala mula balu te hanua mi tru huol u maloto. Bara. tuats ka lents poni ti tari lia. te hereie kato talana balia teron mamangil neieg te pile meri nono gotana. eni poata te hihhase weier. Matsi galapien tamlam tara han e atei koru len hasir. e tara mareier tigi hihase wi ba lana batena antueina tru huol u maloto E pan koruna. e ngangaha koruna ba nori e hangats puta leneren. e hihaser bate hanua ri tara tolima. Hihasera tolima tsiom a tohats a poata. tohats a poate hihasera tolima. bate nori tena ha antuei talar. Poata te ha antuei lilen ge kapa has. kapanen nalu ti se len poni. lo luba talema man kate hihong hakape lila. halakopo. kopis lel e men i puta. halakopo. halakopo na lu yti len poni. nuane si tema ti lale tru gem te on mam lala. ena ti pouts nua lasina tara ko tsimus te hatania pouts len waier i tsiom. galo ti pouts lenim. ga te ron niga meiena. poata te win tania las mulalu tara tania. a. galo tu lasim. ma hahakopis len mi. teron smat menen,. Hapale tsiom, e ngil rou ba te rarahar,. ngilim bate hia ngangalam. Nonei tala man ka teron hasisi tori wana tabi. Balo ateim te pilewer ba tana pien te katona tsiom batekesina. kesi sil talana te pile waier ngilina nonei has e ga win. na ha balte tara talam a nori e use eru mamanu ken ranga te kato hasisi merien a tai na A gurup tara poata te hia keskesi sil tala merira win. esi togo win ne si te lus lala. A poata te hihong hakapa lila. galo rurema gotana hihong. hihong. ha len hakapa lase lila. oke. bete lana ba win te la talana.